Kiniwene eryanzibwa kwisi erisikibwa? Ingye ngabugha indi <hesitation> kundi ibwa omundu amabirya nzibwa omwakihugho kino, sighu sighulibulha ekyerikolha. Ekyo kubanza, kusangwa kusangwa ghunanzibirwe, abandu abakwanzire abo bakabya ibanawithe ebyabakakolha neryo naghu ghukabya iwanganaghenda mubo iwabayuyungako naghu iwakolhaki, naghu iwakolha okwa bya bakakolha. Ekindi, wamabya iwanzibirwe, sighuli bulha ekyerirya kundi ibwa, ghukabya ghu ghukanathwa ghuthya entambu ghukanaghenda iwabana omundu oyo wanzire. Amabya iniana with ekyerirya inia kuhererya. Wamabya iwanzibirewe, siwangabulha omunywani kundi ibwa ghunanzibirwe obuli mundu wosi akabya ini munywani waghu. Omundu oyo wanzibirwe, ebindu biwe ebyosi bika, bikaghendeka kusangwa ibwa anzibirwe, ekyosikyosi ekya kanza erikolha, akabana abandu abakamuwathikaya. Kandi ibwa, kiniwene omundu iwa sikibwa? Omunda ghutholhere inia sikibwa kwenene. Ngachiki ngachikiriraya kusangwa omunduoywanzibirwe eyasikibirwe, ahakaghenda ahosihosi, akabana aherikalha. Akaghenda halebe iniabana aherikalha iwaghenda ahosihosi iwabana aherikalha. Omundu oyo sikibirwe, no muwangaghenda ghukasondya esypi epiki eyerighendako, ghukayisangana ibabirikuhirako iwuwene kusangwa bakusikirye.